Ngaye mwene mokati kotshiike ohandi penduka pontano, elalakano lyandje lyoku penduka pontano opo ndi longekidhe aanona opo ya he kosikola, tandi penduka, andiya tu lilepo omeya, sha ndeya tuli lepo omeya andiya yogo, shaashi aanona opuna ya- ya mwe aatshona itaya vulu okwii yoga ku yoyene, ondina okuya yoga, shaa ndeya yogo taya ka zala, andiya ningile uumbaki, shaa ndeya ningile uumbaki, ngaye nangaye mwene andi ilongekidha ngaano, no kwii brush ngaye andi iyogo ngaa te zala, andi kaa- andi kaa <hesitation> andi atu- andi longekidhapo ngaa natango shi tuna okulya manga inatu ha ko, inatu zamo megumbo, aanona ya he kosikola ngaye ndi he kiilonga, ohandi telekepo ngaa, andi ningi ngaa okamboloto, andi ningi omahi nomuhaka nande okuli, nge opo guli andi ya tulile ngaa pomboloto no tea yo taali ngaano Noku fala ne kosikola, shaa ne ndeya fala kosikola ngaye andi zipo ngaano, tandi hi kiilonga, sha ne ndahi kiilonga, shaashi osikola nditsha ohahi tameke ngaano kuyele, megumbo ohatu zimo kuyele lela lela, opo aanona ya thike pethimbo, shaa ndeya fala kosikola ngaye sha ndika thika kiilonga, natango ethimbo lyandje lyoku tameka iilonga iinali adha ohapu kala ngaa pena ethimbo, ohandi kala ngaa ne ndaku tumba po ngaano nda mwena nda tegelela ethimbo lyandje lyoku tameka iilonga lyaadhe, shaa ne ethimbo lyandje lyiilonga lyaadha, ngaye andi tameke iilonga yandje, andi tameke ngaano andii opaleke, shaa ndooplke. ongadhi ngaa ndati ngaye iilonga yandje mwene mwene, ngaye iilonga yandje oku kwathela ike keshe otshilonga tshili mombelewa, andi kwathele ike mpa tevulu, tango ohe tameke ne noku opaleka, sha nda opaleke ndamana, ngaye otandi <hesitation> te kombo ngaye te yogopo ngaa niinima mbi yili mpeya ya longithwa, shaa ndeyi mana, nge opuna ngaa ngu tati onda pumbwa okuningilwa ee copy, onda pumbwaa Nenge kwathandje ngaa wu ningilendje nande otea, andiku ningile ndamanguluka ike nomwenyo gwayela, ngaye kiina mukweshe, kandina ike nande uudhigu watsha, andiku ningile ike, opuwo ngaye shaa nga ndi wete nande okuli kutya payife, ethimbo olyafa ngaa ne lyuuka, owili ohaha, ngaye andi hingaa ne ndika ninge, nenge nge omweya natango ahenda. andiya yakula ngaano, tiya ningile nande o coffee, tandi yape omeya nenge o tea, tandi ya ningile nawa nawa, shaa nande okuli shi ngaa tshuuka keewili dhiya dhokulya omusha, ngaye andika enyeka ngaa okambakikandje ha ndeya nda longekidha okuza kegumbo, nangaye te limo ngaano ngaye andi dhengele nande otate gwandjetu kegumbo ndimu pule ngaa kutya omuuhalo gohe ogweende ngiini ano, omuntu owoole ngaa totala mukweni kutya okuuhalapo ngiini, shaa mwapopi ngano nesiku olyeenda ngaano, okuza mpono ngwee, sha ndali omusha gwandje ngaye andika tshikila niinilonga, shaa ndaka tsikila niilonga, tandi longo iilonga yandje sigo ethimbo lyokuha kegumbo lyaadha Shaa ethimbo lyokuha kegumbo lyaadha, ngaye andi, aanona, shaashi anona mpono yazimbuka ngaa nditshi yaha kegumbo, sha yahi kegumbo andi ke yaadha ngaa ne kegumbo, shaa nde yaadha kegumbo ngaye andi andi andi ya pula ngaa kosikola omwa longwa tshike yakwetu, nge oya thigilwa ee homework ngaye andiya pula ngaa kutya kosikola oya longwa tshike, nenge omwa ninga ngaa ee homework nongele oyena mpa ya pumbwa ekwatho tandi ya kwathele, ngeenge oya mana, ohatu himo nayo tatu endululamo ngaa opo ngaa ndimone kutya iinima mbi yaninga oyili ngaa mondjila tuu, ngeenge opena mpa inaya ninga mondjila ngaye anditi ne mpano, aye ino ningapo nawa, ningapo ngaa ngi naangi, shaa ndama, ngaye andi andi andi katulapo omeya ya kiiyoge ngaa shaashi anona anona ngaa, ya kiiyoge ngaa yuvepo ombepo ndjiya, nangaye ngu ndazi kiilonga andi kiiyoga, andi tulapo ngaa omeya ndiki yooge ndikale nda pepelelwa, iilonga iidhigu, sha ne twa- twa- twiiyogo ngano, mpeya onda tulapo ngaa ne <hesitation> eembiga dhandje dhoku teleka tu teleke uulalelo, pakulya. ngaye megumbo lyandje otuhole ngaa uunene nene okulya iikulya mbi yafa yanika otshiwambo, ihandi kala nande ngaa ngeno, onda landa onyama nenge otshee. nenge atu teleke eeshi, ihapu kala kapuna nande ehanda, shaashi ngaye ondoole iikulya yotshiwambo, paku kala kwandje onddole iinima yotshiwambo, ondoole ehanda, ehanda ndono ihali kala kalipo, ngaye noho uulalelo ihandi li iinima mbyono yoko, akuti yatshike, yooo emakoloni ngaa dho neelushi ngaa dho, ngaye ondoole iithima, iithima ngaa yetu mbyo, iithima ngaa yetu mbyo yotshiwambo, mbi ngaa iiludhe mbyo yetu palutha nawa, oyo ngaa ndoole mbyo, tatu li naa- naa nona noo natate megumbi, tate tali otshithima shoka shaashi ondetshi teleka nawa, iilonga mbyono yoku teleka iilonga ndiyi hole lela shaashi onda putuka ndoole oku teleka Otshiima lela nditshi hole nayi. ngaye shaa ndamana oku teleka tatu li nawa nawa, shaa twali satuu atukala ngaa twatala manga tuli mondunda hoku gondja, ndji ngaa hoku gondja, ndji nga hatu tala oradio hetu homu zizimbe, atu tala ngaa kutya motshilongo omwiinyenga tshike eenkundana, atu tala ngaano kutya otshike tshiinyenga muuyuni moka, shaa twa mana oku tala eenkundana dhono twedhi tala pohetatu mpono, se konima hoku tala eenkundana ohatu kaninga nee kutya natu ningeni owaandaha, ihatu kalala inatu ninga owaandaha megumbo lyetu mono nande, shono otsho otshiima tshotango nda simaneka megumbo, ihatu lala inatu ninga owaandaha, tatu lesha ngaa ehapu, sha twalesha ehapu, tatu tatu tatu galikana, otuna ngaa okutya nena ngeenge ongaye nda galikana, tate ta galikanako ngula, omunona gumwe taga likanako itshewe, otshwike otshwike, otwaninga ike, twaninga ngaa omulandu gwetu ogo hatu longitha megumbo goku goku ninga owaandaha, noko nima ne ho waandaha hono oko nee hatu kalala, se megumbo lyetu oku lala kwetu, ohatu lala powili ngaa Ndjii, shiike konima henkindana, <hesitation> eenkundana nditsha ohadhi kala pohetatu, dhi ngaa dho radio homu zizimbe, mpaka, shiike dha lesha, sho ngaa eminute tadhi kaninga omilongo mbali lwaa mpo, keshe gumwe okuli mondunda he hoku lala, se otwa ka lala nga, owilindjoka oho lela nda simaneka opo ngaa nagundjuka sho taya penduka ngula oya vululukwa nawa, konima ike hee nkundana keshe gumwe nakalale, opo ngaa ngula sho tatu ya kiilonga otu wete kutya otwa vululukwa, omuntu opo kuka longe ngaa waloloka nenge aanona kaya ka kothe mongulu ya kakale itaya pwiikine aalongi, owili ndjono oho ngaa hatu kalala ndjo ho hetatu, shii ke tahi piti omilongo mbali, keshe gumwe okuli mondunda haye hoku lala.